Bueno sañaa nteyo nanani sa'ayo nanani nteyo nu ntasa nanani ɨó nayuú yuan nu ntasa kanchukuɨ a <hesitation> costumbrɨ <hesitation> educacion'ɨ na modo anchukuɨ jin yuan te ku nanani sa'ayo acercar jaa kaányo jin nayuú yuan nu saɨ aceptar kunchukuyo jin'ɨ xi ja kaka nuúyo suaa pero ntesa yaa nteyó nayuú un na modo nasa ka-ɨ chi ɨó nayuú ja malo xaán kantaɨ te tu tu forma keta'anyo jin'ɨ.